آ، اظہارِ اظہارٕچ آزٲدی گژھہِ حدٕ آسٕنۍ: ہتک عزت ہتک عزت چھُ اکھ غلط بیان یُس کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس شۄہرتس نقصان چھُ واتناوان۔ فحاشی، وقت، جاے تْہ طریقہٕ تقریر، مقام تہٕ طریقہٕ کس بنیادس پیٹھ ہیکہٕ تقریر محدود أستھ۔